Tɔɔ <hesitation> dɩ dzʋ sákarásɛ mɛɛ dzɛ. Sákarásɛ aŋsí tí na aŋsíí dɩ wɛná dɩ fɔlɔɔ? <hesitation> dɩ wɛná sákaráa vanɔɔ ñka. Káná káná wɛná ká-ká wɛná- ká vagnimiséé yá sákárá-sákárá vagnimiséé lɩɩdzʋ na tɔɔ káná bíɩ ŋsɩ álámɩná lɔ ŋ ŋírɛ gnɔñsɛ vʋ suŋgaŋ, kánáá baá ɖorosi na tɔɔ bʋká dɩ wɛná sákaráa tɔrɔrɔñka baá ɖorosi na káná fɛ kolokoto sɛ, ñŋsɩ álámɩná lɔ ɔ ŋírɛ gnɔñsɛ tá vʋ bɔɔ, baá ɖorosi na káná fɛɩ ɔ ŋírɛ, too bʋká dɩ wɛná sákaráa kaá baa yáa sɩ ɩlárɩñ. Ɩlárɩñ káná, béé baá yɛna káná? Sákaráa kakaá baa yáa sɩ ɩlárɩñ bɔɔyɛ ɛɛ káná táa ɖorosi ŋírɛ ɔɔ, ka kpáta wɛɛyá biya batooro kpéré kalɔ, biya batooro, vagnimisé sɩtooro wáana kalɔ, vagnimisé sɩtooroó ka wɛná too <hesitation> ɩlárɩñ ká, avɔñŋana avɔñŋaŋbaá, bábaáa vɔñŋá ŋíína, badzaá dɩí nákɛ gbaagba, <hesitation> káná yáa bé, kaá ñŋsɩ baá gɛ bá vɔŋ lɔ ba ɖorosi ŋírɛ lɔ ŋirɛgnɔñsɛ sɔkɔ lɔ sɩ sɩ sárárá-sárárá sí feé-feé ka sɔkɔ, bʋʋ báá yɛ sé? Báá mɔsɩ ɩlárɩñ ká, báá kpɔkɔ ná, ɩlárɩñí baá kpɔkna ŋirɛgnɔñsɛ na bʋká bʋ yálá ka fɛɩ <hesitation> vɔñtɔ alaafíya ñtɔ ɔɔ yála ka vɔŋ fɛ ɔɔlámɩná ŋɔɔ ɔ wáana ɔɔ vʋñfɛ bʋ sɔkɔ ŋsɩbɔɔ ɔɔ gɛyá bʋʋ dé léle-léle. Ɩlárɩñ kpɔkɔ, <hesitation> bʋká sákaráa aɖorósiyá, sákaráa tɔrɔrɔ, dɩ wɛná sákaráa vagnimiyá, dɩ wɛná sákaráa vanɔɔ, ɛɛin dɩ wɛná sákarásɛ sí sɩ wɛ ŋsɩ gulúmo bʋtooro abéé bʋnásá tɛlɩídzɛ. Bʋká sí feé-feé béé baá yɛna sí? Baá ɖorosina ŋírɛ. Ɩlárɩñ lɔlɔɔ dɩ dzɩñŋsɩ káná táa ɖorosi bɔɔ, kánáá kpɔkɔ ŋirɛgnɔñsɛɛ yá fɛ vɔñtɔ. Tɔɔ <hesitation> dɩ sákarásɛ sɩsɩ sɛɛ dí wáana lɔ dɩ dzɩñŋ sɩí dzɛ.